ann guyaa sun woraan kiyy fudede biloo kiyy fudede, fachoo tiyy fudede kasaa baa diramanuu mii kiyy kalolaa nekedee, innama kulii woat jebisee, jarayaa nam angul jir moguu tiyy jebiaa mayee tiyy ann ijaja edenii.woraan kiyy fudedee maal innama akk haduia duuf jarayaa woraan kanan iseraa dorgaa hindesinaa hark kiy jall jirtenii kol kiyy jaljirtenii woranee iseraa dorgaa akk cholle ijjedee.